Mebɛpɛ dɛ mebɛtsena wiadze a ohia biara nnyim kyɛn dɛ mebɛtsena wiadze a atsenae ne nsɛe biara nnkͻ do. Siantsir nye dɛ, ohia yɛ yaw na sɛ mowͻ sika a, ͻbɛma m'abrabͻ akͻ yie mbom wiadze ͻno sɛ atsenae no mu nsɛe biara kͻ do wͻ mu no, sɛ mowͻ sika a mobotum dze esiesie mu ma ayɛ kama kama mbom ohia dze omo.